Iyoo, a wina wédi woo we ndi uyaanti mo glesi bége haj, jabura he ga a wédi wo, héd man a. Iyoo, hentele ma bintuugi, he asimbar, bisimbar bóg fana héd ma waatolo bigi ngi fraafi fndaŋ fi ma húri yaa. He gyíŧi bigolla bintuugi, namone, nemone, yaa gwomuna fana he gí yíŧe, hi ma húri yaa he ga a jogu wommu de. Hee, gyíŧi bóg de bógi nhúra a joge, tita a dúñat ma gomina, hana njaburi ma. Bógi gyíŧe biti ma húri yaa be gí ngi btooti bwoda ngi gsele. Bara a wédi wo, wi maawo bàa ma fana, bingi yaa mo bgúudim bàa ma.